चीकन पनावे ना अहां के सबसे पड़े चीकन लावे के शेव करा। धोई के चाए उक्रा बाद कराही में दिल लेके बाद दिल के तनी। गरम होई की देबे उक्रा बाद उक्रा में चीकन ड़ल के पूजले। जब तनी चीकन पक जेते तो उक्रा बाद उक्रा। <hesitation> में प्याज, साव, नमाद, मिर्चाए, लासूनी सब देखे बाद। उक्रा पीर से बुज़में जब तक सीज नहीं जीते सीजे के बाद। उक्रा में पानी ढाल देवे उक्रा ढख <hesitation> देवे। जब वो खोल लेते तो आज चीकन तईयार हो गए।